Ny kolontsaina Kanadiana tsy dia ahitàna kolontsaina manao akory loatra fa ny tena hita ao zany dia ny tera-tany Eoropeana izy amin'i ino izy teo igny tsy tadidiko.